une kwanza ndya ndilola, amakundi, au munu itabia iji alinajo, kwasabu twevabinadamu tulinitabia mbalimbali nujungi alinitabia jamwene, amazingira flani kwahiyo ukungusiki wiwa nuwifuna juwa wamaisha, wilola ununo labda singiri inyumba eehe! au alimili isyinu anumotie, eehe! kwahiyo amaisha gala unganokwa najuve ifu wibea kukumbutsa ijangu <noise> tunyanzira nyiki <noise> au tumia imbinu ifkani impaka ufanikise kusika apa. Kwahiyo ikindi pandiwumba najune ndibea kumwene, indivuse vijangu usengire inyumba, inyumba ukutsenga vita garama, uvombile ndeti mpaka usikie apa, au ulondile ikyombo kaniki munyumba uvike, upatire nzira nyiki mpaka usike nikyombo iki, jikunyirisa, sio ndilonda amakundi gala akakukunanga kuluwala, kulinamakundi agangi nainokwa amaisha amaendeleo, ila munu vakujasa unsiki kumwene ikiunila sawa, imradi lisuva lilutire, isiku jirutire kumwene sawa, lakini nitabia kama isyo nandyandinukwa ndyandinukwa itabia syavana vanyamaendeleo, nandomana nditole umda ukwakuva nuvifu, ikyinu kyavombie ndiva nuwifu kutola umda kwauba kumbotsa ijangu ukendele nzira nyiki impaka ufanikiwe? impaka usikie apa? jikukwelesa. Kama mununo nikukweresa imbinu iji akindie umwene, une apa ndekendire nde- nde- nde eidha ndimikile isikundi eidha ndilikulimikako ikuvuviri ulinzira nyorosi ikuwula imbinu nyoroso, Kwahiyo najuve kama alimunu vakuika najuve ungikinzira jira wiwona afanikiwe, baada yapo ufanikiwe nujuwe wiwa mmaisha manonu, kama kalinako umwene.